Ussõkell käü. Ussõ vallalõ teteh om ussõ takah lihtsält üts kiri: "Sino aig om tulnuq, et hinnäst pästäq. Täämbä kell kümme kelläplatsil." Allakirotanu: Päältkaejaq. Ma mõtlõ, midä taa tähendäs? Kas ma piät tõtõstõ sinnäq kohalõ minemä? Mul vist ei olõq tõist valikut.